لو كان علي الاختيار بختار اكون مؤلف مشهور. الكتابة هي اعظم موهبة. فرصة اقدر اعبر عن افكاري ومشاعري بشكل عميقة. اقدر اخلق قصص تلامس قلوب الناس يفكرون في مواضيع مختلفة. النجاح في الكتابة يخليك من اعظم اعظم الناس